Jinda the <hesitation> nchin nthaxra ntha nthaxra'a nga'no' nthaxra si nthaxra ko ngunchi ndo nguchiiga ra june ne nchitsjee rune thi nguchathu kuchathu unuthe' ra.